Budaya yang ulun penasaran tu sebujurnya budaya adat bali, budaya u- adat bali tu saking mendunianya kawa meulah orang orang nang bule bule dari luar tu bedatangan kesana, menontoni padang tengah malam, padang behujan kawa menontoni budaya budaya bali lah, sebujurnya hiburan pun yang ulun handak datangi tu ya ke bali menontoni apa aja budaya disana handak ulun tontoni, habis itu amunnya dari kota ulun pribadi ya sudah cukup lah budaya budayanya kada tapi panasaran, amunnya selain bali kemungkinan tu ulun handak malihat budaya yang agak yang agak mistis mistis kayatu mun di banjar tu ada apa ngarannya aku handak malihat kaya budara- <hesitation> ee- budaya banjar kaya bejapin kayatu tu walaupun aku ni bahasanya bebahasa banjar. Saumur hidupku nih kada suah aku yang ngarannya menonton budaya bejapin tu handak banar aku sebujurnya cuman sampai wayahini balum ada lagi yang ngarannya kasampaian menonton bejapin habis itu tarian piring tu handak jua manonton ni kayapa orang membawa piring nang kada tumpah nang kada tagugur tu handak jua habis itu budaya ya pokoknya budaya budaya unik lah mun buda- amun masalah budaya ni semua rasuk aku katuju soalnya amunnya masalah budaya, cuman ya minusnya kadang tu hobinya menonton aja apa nang kawa ditonton ditonton salama itu ada informasinya, kawa mehibur, rasuk rasuk ja, handak tu pang menontonnya biar kadada gawian bepakah kadada tujuannya kah amunnya masalah kaya budaya festival festival kayatu pasti am mendatangi ke wadah itu.